أفضل أكو ن لوحدى فى جزيرة لانة أكون بعيد عن أى توتر أو اى مشاكل وجود العدو بيخلينى بوضع أكثر صعوبة. <hesitation> صعب اركز أو الاجى حلول للمشاكل أما لو كنت بروحي بيكون عندى وقت للتفكير والترتيب العجلى وراحتى هذه كان ما فى خيار غيرة فالأهم البجا على جية الحياة يأى طريقة